<hesitation> في لمّا ندعس فريم كمان <hesitation> بضوّي السيّارة ورا أحمر في إلها ضو معيّن، في عنّا دعسة الفريم، وفي عنّا دعسة البنزين <hesitation> شو في كمان عنّا بالسيّارة؟ <hesitation> ألت عنّا الدركسيون، <hesitation> أي هول تقريباً يعني أكتر من هيك ما عندي خبرة زيادة بالسيّارات.